Karazan̈a laôko hita amin̈ay ao kô fa - kô fahaizako izy ndraiky vin̈avin̈a nakà fo na eo amy tsy latsaky dimapolo eo eo fa tsy fo koa oe mety an̈abon̈any zen̈y na latsaky zen̈y, za ndraiky <hesitation> tsy de ten̈a mahay raha be tsara nazy io.